اگر میرے دوست کے ساتھ میرا آرگیمنٹ ہوا، جھگڑا وگڑا ہوا کچھ ہے، ابھی میں اسے، اسے کال کر رہا ہوں، منانے واسطے اور اپنی معافی مانگنے واسطے۔ تو میں اسے کال کرتو: ہلو بھائی، کیسا ہے؟ میں اسے سوری بولتو: مان جا، معاف کر۔ میں اس وقت غصّے میں تھا، میرا جو کیا، معلوم دماغ ٹھیک نہ تھا؛ میں بہت الٹا پلٹا تجھے بول چھوڑا ہوں، اس واسطے میں اسے معافی مانگتا ہوں۔ میں سچی، میرا اِنٹینشن اچھّا نہیں تھا کہ میں تجھے کچھ برا بولنا، کچھ کرنا؛ میں تو شانتی سے اپنا کام کر رہا رہتا۔ تو آ کو ایسا مجاک کر رہا نئیں تو اگر ایسا برا لگیا، مجاک بھلا رہا؛ میں ایسا تجھے الٹا پلٹا بول رہا، مان جا، معاف کر۔ اگلے بار میں نئیں کرتا ہوں ایسا؛ تو ایسا رو پھٹ نکو جا، بات بات کر میرے سنگھا؛ تو ایسا چپ چاپ نکو رہا ہے، ایسا میں اسے بولتا ہوں۔ بھی انہیں بات کرنے آگا کر؛ میں کچھ پرابلم ہے تو وہ سے جواب دیتا ہوں، اور ایسا بھی کرو کہ اپنا جھگڑا سوٹ آؤٹ کرو۔